هو ان شاء الله نكون طورت في حياتي الشخصية و المهنية في حياتي الشخصية ان شاء الله نكون معناها عملت عايلة و جبت صغار و عملت دار متاعي و الكل و بالنسبة لحياتي المهنية مدابيا اني نكون عملت خبرات جديدة مدابيا نكون تعلمت اكتر و عاونت روحي باش نكون معناها العبد référence في حياتي و خدمتي